Ao namalahy tsika igny ka nahita gny fomba fifandraisa amin'olo na amin'ny zava-boary am planety hafa agny an i. Da avotsy i ao an i. Namen'ny fanjaka vola da am gony am gony am gony.